و <hesitation> بالتأكيد أفضل طريقة لإنهاء اليوم, هي إني <hesitation> ما اتناول فيه طعام العشاء, فأنام خفيف, كذلك <hesitation> أبدأ أقرأ لمدة عشر دقايق في أي مجال أحب أطلع وأنمي مهاراتي فيه, وبالتأكيد الإبتعاد عن شاشة ال- الهواتف أو الإضاءة قبل الدخول للنوم بساعة, وهذا أجمل روتين.